Sinwɛnu twa mibin muɓɛ ju a o woro mu hanro naso biyesi ma a ninɛ womi mariyazi yure a dorɛ o mina ami wee mi mi anivɛrsɛri o yɛrɛ daro naso a de ho tonu-so a bara lo <hesitation> lo o jira doso mariyazi anivɛrsɛri ani wozobe-nɛ ni wozobe-nɛ donk aro wee biye aro wee biye lo ɓa miniɲan a mi a a wee bun heyɛ mi ɓa obe ɛnna toro naso ma wee bun ji aro yɛrɛ bɛ zun oro a mibe anivɛrsɛri de mariyazi amu